بصراحة انا كثيغ لغات احب اتعرف عليها واتعلمها بس طابع الدول القغيبي من عدنا مثل تركيا يعني اللغة التركي كلش قغيبي من عدنا ونطيق نستخدمة بكثيغ امور خاصة بل التجارة بل السياحة احب اتعلم يعني اللغة التركية واجيدا بطلاقة واطيق استخدمة حتى الويحد اوسع تجارتو.